Yak torŋo koorogin basal naran hadiyee kaawon̰okati kalak embegu n̰ak tugun naŋan yak torŋo, yayan jidrin weyiŋ drekee tenee n̰endii nuŋgu yayan ta suugun tuŋo wurŋan in̰aa weyiŋ werde ner wurŋan tooli, tadrakte kamachuk tenegu weret tun fototor tiran tataka ta, tii jaa fatur tindri, machugu tandrak tee naa osurun. Wagideenak, wegideenak beregu koko aanak Kundan kaa am achta tata nun kutuk sun tuŋuna. Koko hileelek meleenu weyiŋ kalawdaa nun kokon kusan ti kujinin wawari. Kuchat berek ndemnirek ti. Kuchak ti anga met barik tatan ndrim su tindi. Nattanaŋ kaŋ kulak kan̰aa kan aa suŋok kulak tik nattanaŋ tik naŋan enjii n̰u.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 Luwak kulak ileegu deek turfunun mbaraŋ tal tal ziran ndeketan, am achta weyiŋ usoo ndeketan ti n̰aaman suugin tata saraf tiretee naa, tojiri lodoo nu Kundan ta tatami celsun toroo morŋoka yak jaa weyiŋ yokoy tojiri. Booyoo tay weyiŋ daŋaayek nimirek buna sun won̰okata kol nat inda booyaa tay jamal tondroŋtee naa nimiree tisote. Weelek am nediife kaŋ muchoŋ yaagu kusii tiyoonu keri mabaŋ orsu meelegu wak an tii ti. Kapkabii «hesitation» kaŋ muchoŋ tik kapkabii nun naa tifii nuŋu sek nirgu ti. N̰awuk, n̰awuk kulak tigin gan̰aanun nindak tiigu wakari rijil nu karan barik tenegu wuran owol tanaŋa. Driyan, am aamat suu tenee ndriyan njurun ta dur n̰erek naa nuŋgu ndogun n̰erek tindri mudukulte, weyiŋ kalak tenegu andaka faatime gu ndorkun tin̰iŋ kan wudukultee naa ti taa tiri. Tirka am aamat taa tirka dumnaanuŋgu wala fasal morŋandi, kee torŋi weyiŋ abdalaziz baabur tenek kan gulee tenee nugu ta kee torŋi. Muhurat, weyiŋ muhurat menigu n̰aaman ta osuruu nun mamay barik menik tik luwaa kulii melek ti kuu suŋ wanaŋaa mayinte. Ifil karak menigu ifil tambay ka ti miŋi feriŋ barik ifil wayikgin ifil waanaka deegu bitagin maatee naa. Ifil tuŋo ajal mootok emeginiŋnu ifil tuŋo ka ta akay ifil wayintee naa. Seliigee chaayee waŋ seliige ti n̰am lutoo ndiriitani n̰am yaŋa waŋ giriyaf ndiriitan zumuruk jaarak menigi niŋ kalagu zumuruk taŋana ka ti mamay mokoy tee naa. Chot kaŋ machuk kulak yoo tenee chot wirgu an karan, makanak menigu n̰am tata, iipallak, iipallak daŋaayek menigin nindagu an weyiŋ endeesiri kijiinun. Kattak weyiŋ kattak tukunun ti akay, kay nugu lal suŋun andisarka ndeegu nimiree taanu fikirek «hesitation» tek nimirek mindriitee ti. Uk kay muchoonu weyiŋ lal siŋen uk mbin̰I, aŋaa weyin reyisgu karan ta aŋaa njol tiri, kanaa yowoo. Eleŋ irnu jul naa eleŋ, get edik nak, get edik nak jaa n̰ii owolii uchuse, chukal berek nak jaa owolii kaa gan̰aa kaa tay suŋ chakal ir, tadak irgu kaŋ kan ta irkisak enek aa irgu jaa tii kaa tadak nokoy yaa jaa tre. Tri irnu kaa eleŋ nokoy ya jaa tiŋ jaa drep, tri kaa gan̰aa kaa aa ir, ten̰eŋi enjii tanju, n̰amuk nokoy baakat ti tan kaa ken̰a «hesitation» takataŋi irnu enjii gulen naa ti tanju, aze monsonoo nokoy tika barik bar nokoy tindaka ti kata wirnu kaa ju sokodik irgu juun̰ii lek irek, dondoroŋ nu jugu nunjayik, juk gu jaa enjii wayik, fii nu luwaa tanju doloo diwtee naran ti zinju, karaatin yaka diŋ fii zoŋnu ju tiŋ an fiisuŋuu ir nu ti, isimbina aa irnu tek alkaanak tatar ka tek alkaanak tatarka mberik urŋoo nu an isimbina aa irnu ti wujaa wetir kan taa kaa mootok kan taa kaa kara mbuk urŋoo tiŋ isimbina aa irnu ti, saamaa andira aa ir nu jaa kaŋ gin lutok ndriyar annaa taka ti saamaa andira aa iri. Tabaani aa irnu suk taka karan wendri nokoy taka tabaana tiŋ an tabaana aa irik ti wujaa kaŋgu turbunon kaa fan ir nu tabaana, tay worŋo irnu jaa kaŋgu lutoo chatat nurŋoo annaa taka ti tay wurŋo iri. Tuusi jaa barik man kirka akandi aa tirnu ti toosi, aa iri, tendeeleŋa irnu telefun kaa raadiyek kaa waŋ tek n̰am irka tek taamak tik an tendeeleŋa irgu ti, hasap tiri irnu jaa riyal kaa hasap ir ten, mbaar su kaa hasap ir, annaa ti hisap nu ti, niwan endi jaa kanii tika ten, mbaar kuŋaal su niwan n̰otee annaa tiŋ an niwan endi tii tasandaa, wak kaa, wak kaa irii lutisii mbaar Indika ti iday gu wirii nukoy ti wak kaa wak kaa, wireere, tilŋi aa irnu jaa lutok katay torŋoo wala lutoo in̰aa taka tiŋ an ilŋas wenimer enjii taa nu kaa ilŋas tilŋa wanaŋa ka mamat andaka tilŋaa jok tilŋa annaa nu andaka, tilŋa rayee anaŋa ka ti tilŋa a irnu ti, taŋani nu jaa tegu gaŋ gaŋoka taŋan nu ti, orot torŋi imaa forok torŋi Imaa frok suŋ aa irnu lutok. Taka ti mii baar suŋ gagaynu fot torŋi, fot suŋ wirgu jaa mii fot zoŋti, zaakiyee irnu jaa bitak gin naa zawaakin kaa lolii balaa enjii lutok kaa nambay wala sukuraayek nambay wala sumuk nambay, tiŋ an balaa, kefeyet turŋi irnu jaa, lutok gu muruu tenee naa nokoy tika ti kefeyet tiŋ wirnu kefeyet torŋi, narar irnu naŋ gide, nanay irnu ika narar irnu Minji, nanay ileŋ irnu lel tadawi irnu edik taa, berek taa, tadawi, lutok maan̰ii n̰ak suŋun waday tegu dum tadawi, teri nu jaa masal sembin akatee teri lutok wak aa oroŋtek terii, andritee teri, waŋ an teri, tiniwi, kartuŋulin ti ten, mbaar su tu tiniwnu ju lutusii ti tik su tiniwnu ju, tiŋ an niwaa irin ti, wansa tire aa irnu jaa kay kan n̰ogun taa tir tiŋ andaka wansa tire aa irnu ti, tabuk tene aa irgu jaa kaŋ muchoŋ ti. Gen̰eŋ irgu ndrekee nambay sural kaa nambay gu an gan̰aŋ ti, tun̰tee tiday aa irgu jaa kalak ti tun̰tee tiday, gir tibiya tiŋ jaa fiyan deek taka turŋoo tiŋ an gir tibiya, sarik turbuno wirgu jaa girim nurbuno gu an sarik turbuno irgu ti, tindan aa ir gu jaa lutok naŋ ndoŋun walagu ta tindan aa iri, bilak, irgu jaa kolii niniŋaa udum Hiran nu kaa udum tik an bilak, terna irgu jaa tatalka ndranu drenak tik an terna irgu ti unjaa na irnu masal erbiyek n̰oŋun koko usanan unjana motok kan n̰ogun koko usanan unjaana aa ti iri kendek siŋ tatay aa irnu jaa ajalak gin n̰oŋun kendet siŋ tatay mootok gin kaa n̰ogun kendet turŋoonu kendet siŋ tatay erbiyek gin ti kendet siŋ gagaynu kaa kendet siŋ tatay, eykete irnu jaa enjii kan buku sire ti ikee ti, tandaŋtee tiday, kaŋgu ti taa, berek taa edik taa tandaŋtee tiday. War war torŋo kartuŋulak aa suŋun njiir torŋoo tiŋ an war war torŋo irnu ti, wajira aa irni jaa kindaa irka ooy owol yajiree, owol yajiree kir kaa naraa tiŋgu ti wajira maa iri, tasi aa irnu jaa n̰uu tanju bee lutoo wasik gin wondochon dum wasi aa ti iri ŋalak aa irnu n̰ilii endi anaŋ ŋalak endi irnu kaa ŋalak endi, irnu kaa dum barik tek daraabik gujaa gaŋgaŋ nudum, kurak worŋoonu maa kalak kambak komolok. Imilar tafi taa, hetaayek taa lutok imilar worŋogu dum nimiler ti, kaanun worŋogu n̰erek indri, chaayee kaa indrii, suu kaa indrii anak ti, awdak orŋogu tub kan indrii, tooli aa irgu jaa kalak ti tanju telefun ti tanju, lutok tooli aa irgu dum yooli. Yak torŋi, aa irnu lutoo misil bar ti yak woroŋkaa wujaa n̰ek gu kaa yek, n̰erek yek orŋi aa ti wiri. Ŋalkik tiri da bee arabi nahasan, jiŋ mindi irnu kaŋ mbaar an indaa tiŋ an jiŋ mindi aa irnu ti, wo luu torŋo aa irnu dur wasigin wondoŋoonu fuluu tirii, silaa walak turŋon fuluu tirii, aŋugutik kaa fuluu tirii aŋutik kaa fuluu tirii, ndurut daa kartie, wu nduruk worŋogu jaa hillek gin kol nus wigidey nduruk, awidey kaa nduruk tik an nduruk irgu ti, tarbana aa worŋonu kaŋgu fiyan talaa nduu tenen kaa boŋoo tiŋ an tarbanaa irin ti, ndrasan aaworŋon seŋgen ju wandras, kuchik gu ju wandars momok gu kaa wandras, andrastee aday aa irnu siŋgee andrastee aday, kuchik andrastee aday, azii kaa kuchigu kaa wandras tulna aa irin jaa kaŋgu warsiŋen gindika mii tindagin taraka wah aa zoŋoo tiŋ an tulnaa irin ti mun̰ok aa torŋoo tiŋ. Timsi aa worŋoonu bar laa wuran gisiŋaa wayik tiŋ an imsis nu ti, todowi aa worŋogu karik ju todow, kuchik ju todoy lutisii nodow beer nir nu dum nodow. Alba tiri aa irnu kaa nodow gu bes an alba nir, tekeleri aa irnu kaa alba nirgu bes an bes «hesitation» tay orŋo aa irnu man̰ii chatat siren nindaa wika tay aasuŋun barik n̰aaman kaatee tiŋ an jaada ondroŋo aa irnu ti kokoyot tiri, «hesitation» lutok kokoyot nirgu kochombor ti, Wafaa irnu jaa barik satik let tirŋogu an Wafaa ti, haya irnu jaa tamaatim taa lodoo taa, bitagin nagu dum waayii yak orkutuu tiŋ an hayat nu ti, taarak irgu sirik kolii niniŋtuu nu keteker su eelek tik andaka taarak irgu ti. Wideenak irnu jaa kaŋ mbaar wawayka tegu liŋaagu tasan owol tatayka ti wigidenak aa wirka tujiki, tokkoo irnu jaa kuruŋan ndayan maŋgaa taa tamaatim taa jiyafaa taa wayik tiŋ an tokon ti, ujunlnu esee seer irnu kaa tiŋ, lek turŋo aa irgu dogodik, «hesitation» tambari irnu luwan kaa wambar karik naa tifin kaa wambar lufut irnu dariŋ nun lufut wirii ti. Chantak gu tanju koroŋ turŋo aa ju ir, turŋo ju ir tendeketi, maŋgaa taa jayifaa taa tendeketi aa ti iri, tindisari irnu jaa lutoo taka kaŋgu kokon ndisaa irka tindisarnu an tindisari irnu ti, hakam tiri aa irnu jaa lutoo nalirgu ta hakam tiri, aa kaa iri, yow tiri aa irnu jaa lutok karan nenda yow ziitiŋ andaka yow tir irnu ti bilak ti nee, suŋok ti nee, yow zoŋoo tiŋ andaka yow tiri irnu ti, hoobee iri aa irnu jaa kaŋgu lutoo tindriyar kaa, misil muchoŋ taamaka tin̰ek kelen weneyii tiŋ nokoy nu andaka hobee iri aa irnu ti, aa irgu jaa tek tatarka n̰oŋun nindrigu wuraŋ tiigide tatay tiŋ andaka laaga turŋo aa irnu ti, tadaŋtee tiday aa irnu jaa dee yaa, menjii yaa joosii ya enjii n̰otee giday tiŋ an tandaŋtee tiday. Tudi aa irnu jaa lutogu treŋ tirnu kaa udaa ti, wujaa lutogin ner tik suŋun walaa tiŋ kaa wudaa ti, wujaa lutok gin ner tik suŋun walaa tiŋ kaa wudaa tii, tiŋ an tudi aa irnu ti, kapkabii worŋoon jaa kamin naa waŋ an kapkabin ti tot torŋi aa irnu jaa jan tita ir ti. Nanay nanar maachin wa djayin, atir aa irgu jaa suŋok kalak n̰iliŋalak tika raba zii, nar ndayak tik andaka bitir a tir alamak aa ir gu jaa lutok woŋorek nokoy ta ka tii embegu alamak tene aa iri, lutisir aa irnu bee koli niniŋaa maan̰ii man̰ii su welee wala iman lutok bee yokoy anna gu andaka lutisir aa irnu ti. Araŋatak chokol dil worŋoonu ferdee dil ju tindaa tarhak dil ju tindaa, sunŋok naa ju dil tindaa, tandraŋte aa irnu jaa dek an tawiyan tan ju bee kok madraŋni wala imam lutokfalak ti keree kok mandraŋni, aa irkaa ndraŋaa irii ti, joosii kelee silaa tanju joosii kelee, zi tee taa wujaa, menjii kelee aa kaa zitee tii, dee kelee taa kaa dee kelee ti aa zitee ti. Kalaagu aa irgu jaa maŋ abada miregu ti, hafit, kalaagu hafit ndoroŋ bee kalam arab alla yahafidak. Tamun te aa ir nu jaa lutok filan kar tamun te, annaa nokoy haa tiŋ an tamunte aa cam suŋuu aa irnu jaa suŋogu kan̰aa n̰aaman gutulaka ŋalaa tayaka wuduŋan n̰aamaa alamak tindriyar tiŋ andaka cam torŋo aa irnu ti, iman cam orŋo, walak turŋo arii wasigin wondoŋaka walak turŋoo aa ir tiŋ andaka walak turŋoo aa irnu ti, n̰am orŋo aa irnu jaa walak nirŋandaa walaa kiraa nandaa, n̰oro n̰oro tiŋ andaka, enjii n̰am orŋo aa irnu ti, tirka aa irnu jaa lutoo tir nokoy tiŋ andaka tirka aa iri, tirka bee kalam waday tirka bee kalam arab bugul. Mun̰ok aa irnu jaa taŋ nokoy taka layka lutok kaŋ taa kaa siŋ nun war siŋen anda wa aa ndorŋaka mun̰ok aa zoŋoo tiŋ, tiŋ an mun̰ok torŋo aa irnu ti.